Ada'a yabë jue kudu'ujtë wi'inmayn ada'a ya dun banëkxëp më yë a'ax xë yakjadyë nebia jadun dun ya amaxa'an a'ax nyanëm je primero de junio në ko'o a'ax dun yakjadyë da'a yabë mech dun ya'a nityën nebya san juan bautista xë'jë më yë kë'xë dun mynën san martin caballero, nebya dun 29 de agosto a'ax dun yakjadyë san juan degollado, jadun na'ak dun yabë santa cecilia, jadun a'ax yakjadyë më yë dia de los filarmonicos a'axpë jadun yë'ë dun amaxa'am nëka'apxëp ka'ap du ya'a ayu'uk më yë a'ax dun mëd xyuxën jadun yë dun yajxa'adty yëbë xë a'ax dun pyanëkxpë kë'xë mëdë okë'ë xë a'ax dun yajxa'adty kë'xë jadun pyanëx piadun.